Ngòw dhi sa nga zòwdha mí lò tey tdè ngòwdhi gù nzǐ ka njúw li ddì-nga-ó ya nyì njúw nyì ddì-nga ó dhi nì nyì lòw wá fú ddiy sà nga zòw-dha mà dhí bba ó ngéyngéy nì tuw nà tsàkà

Fú lò tsì dha ngéy ní bbúw ró nì à rà ley nyì rà lò má ndèy nì ngǎ nyi dè nì chùw ngéy ní bbúw dè ddù rwo nì mî à ra ley lǎ ní déy-dha rà ngu nyì kà djǐ ní nì cha ka íy djǐ li kǎ nì lò rà dey lǎ ní nyì rà nyì njà ddí ngǎ ngéyngéy ní bbalè ní chú nyì rà nyì njà ddì nì jǔw ó bbalè ní chú

Ndaní ndrǔ gwíy mà lò wá nì cha dzakǎ ney ka njey nì ó ddù mà ká dey lǎní bbalè ní nzanà ngǎjìníní lò tsǔw mà kà ò

Mǐdìyà ó lò à sà ków lò í cho nà nyi rà chùw lò vi òluw nà nì bbalè wánì nì mí lò rř ndrǔ ní nì cho ró ków tdè ka íy li 'wí ka ra dhiy mí lò ka rà si chíy chìy ní rútsò djú bbalè mà ndèy rà rr̀ nà nì ngǎ à rà tdè nú dzá nì bbalè

À jì ka chó ndrǔ dhí lò ddí ru nì gamentè dè ndaní ndrǔ njǎ ya ŋǎchú kadho ngwó ní bbalè tsotso kwo ddiy

Ndaní nzǐy dhi lǒw ma ndeyró nzǐ ma rónga dzz̀ ngǒw ngǎjìní ndeyró ma rónga ddí wǎ bbalè kàò

Ma dzz̀ tdè màtsángá njitsò djú símù ro ma mb ma lǎní ma njà ma tde nì ma dyási níchú hwǐ kǎ ma njèy drǒ fúddiy lêy ma njà ma ddí nì ma dyási níchú

À ka à déy ney ndèydho bbalè tsò njuw ddǐnga ó ya ngǎjì ní lò shì ro à kà à déy li ma cha ney ndèy dho shú ní deydha mbà bbalè kà ó nì à déy lǎní lò dhòdha dja gbe hìytssní li ddì nì dja ní chú nì bbàlè dho

Mà dho mà rónga pbò màláríyà róddù ɦíydha nà nětì ss̀téy dda má ney ndèy chùw màdhí bbakàó luw nì tdíydha à déy tdíydha ní Mà dho mà rónga pbò màláríyà róddù kèddú bba kǎnga thìdha nà à déy wá lǎnà

Fú dùdú ní mb léy nì njàddí ndrǔ ngunì ìdhí nzòw sòmù ò fú mb nà à léy nì njàddí ndrǔ bbi nì nza à léy nì njàddí ndrǔ nyu nì nga lǎní

À nyá nì mb dzakǎ bbalè dho ndrǔ bbú nì mb rò má cha ka dho ndanà bbalè drr ràdha nà njitsò nà nì à ndrǔ mba nì ddiy má cha tsi nì à nì ngǎ bbakǎ nà nì bbalè dho

Mà mbr nì làli nà mà mbr nì kwíy nà mà mbr nì shùkári nà ndèymí chǎy nà ndèymí ndr̀ss gyà nà fú nì nì chǎy mà mbr nì ndanà ní ddíy

Silímù mí rŕdha Uganda ó à nì jǐ ka gwiy bbalè bbalè njǎ bbǎlà nì ngǎjìní ddiy à dho dhi nya nì rwo nì mî à nì jǐ bbalè ddéy ì gbow nì mî à nì jǐ bbalè rǎ bbalè rǎ dyasi kàò lǎní lò rr̀ cha lǎní lò nì ndèy njěy cha bbalè rónga déy ndanà vukávu mí lò rr̀ bbalè ngéy ní bbalè dè cha ka njûw bbalè tsò mí ngǎ

Déydha ngǎ ddiy ní nì bba à léy nì bbalè tdra nì bbalè ló bbalè ró dho à sa nì lǎní deydha li kàóddù fúnì rà ngu ley bbalè rà ngu ley nya ì kàóluw fúnì kě zòw nì mbǎ nì lò à chú nì jì mà njěy njí mà déy nyû nà mà déy ddiy nà ndaní cha ngǎjìní lò dho dey ngǎ

Ddǎwà cha ka nì mbǎ nì gbè dhǐy-djá ddí nì gbè dhi-djá nì tǐ ndrǔ djòluw ddǎwà-dzà ddí nì gbè màdhí í Uganda ó

À jì nyi bbǐy nza nyi těy lò sùkúl ó dròdró ní ndrǔ nà à njěy nyi zòw děy nyi nì sùkúl fǐz měy mí nga nà

Dùdú ní dhì nzòw nì nzòw tsotso ma dho kwo ǐchú ì zz̀ nà nì ndrǔ ngùdha nà chow nyi kotò lò-dhòdha nà ndrǔ dho lò-gùdha nà ndrǔ dho nzǐ ndrǔ ddá ì zz̀ lò-dhòdha nà ndrǔ dho ddǎwà-dzà ò ràdha mǐ vúní nga ndrǔ nì ddéydha dhò

Ddì nì ddiy màdhí bba ó bbalè chuw nì mb pà dey nà ndrǔ bbíy nì bbìdha ní nza ka nyù-tsi tdòw òmà fúddiy chú à ddá nì mb ndrǔ dhò ndrǔ déy nì ndanà lǎní nì

Ma dzz nì tǎlà ma dzz nì sólà ndèymí ma vú nì kàss dzá

Ddǐnì mí lò rà ley nyi rà dey lǎní bbalè kàó rwo nì mî nyi rà nyi rónga pbò ngǎjìní lò óddù gbow nì mî nyi rà tsùw nzǐ ngǎjìní dyasi kà gbow nì mî nyi dey nyi dyási lǎní nì nà bbalè kàó tho nì mî nyi rà dey lǎní wánì lò ó

Ma ngbí nì ma bbǔwbbúw ma nyúddà gbu njǐ ma tsuw nì bbayi djú nga wá à déy ngbá ma ka nì dda líylíy ka bbu nzòw dho ndrǔ mbr ka dzź tsò tà ka bbiydha tà ka rà màtsá ngá nza mí dhǐy ò

Lǎní dda mà chuw nì kànó ó ddù ndèymí borehole nà

Ma shǐ ndrǔ de ma dhíy cha lò má cha nzá ma tsì nì djú lò ndrǔ tsò ró ndrǔ kwo ma tsotso cha mà tsá ddeydha nì dhá mí nga ó ddù ma dhǒ jǐ ndrǔ ró

Njanja nga nà màdhí Uganda ó bbalè wá nì nì ddìkàddì à nì jǐ dhì nzòw ní nzòw ddí rǎ sòmù ò kpa nì nzòw ní chú gbè ndrǔ rǎ wá nyǔ'wiy chùw ndaní ndrǔ déy ndanà lǎnà ì dhí bba ó njàddí cho ma ndrǔ dho rà dey ndanà ì djú ì ó ddùw nì

Mà nzz nì Ddrà bbǔbbú nga nà ma tsuw nì dzá nga ma ddá nì ndrr̀ mà bbú nì shǎy nzòw dho mà cho nì nzòw rǎ sòmù ò ddíyà mà ra nì dhǐy ò

Fú mbwa mí lò tdràdha à rà ley ndeyli thíy rà njàddí sâ nà presha mà ddí chùw fú mbwa mí lò tdràdha njàddí sâ nà à ley ndeyli dho nzǐ ddíyà nyǐ ngá lò jì ddíyàchú ddu djúddù nyi tey nì mbwa mí lò drǒ bbalè dho ddíyà à ley ddiyà nzǐ ndeyli ji nyi nyǐngá lò jì ó chú wá ney ndèy nì nì

Njí njèydha ddìnga màdhí bba ó aa à léy nì mà njey nì dhǐy nyú ddà nì wěy njí njèydha ddìnga ó màdhí lò bba ó à léy nì mà njúw nì lò tsò mà gbá nì lòtsò cha mà nì njèy nì ddiy mî mà njěy ddìngǎ ndaní kà ká ndèy ndrr màdho lèy

À nì jǐ fúli rǎ bbalè dè fúli déy bbalè nà guwdjò à le fúli íy dròdró ní bbalè ddi ka rǎ ndanà ka njǎ ndanà fú lò ónga gu ka sí ndanà fú lò ya à ni à nì mb jǐ kpe ndrǔ kwo bbalè tsotso mb mà nà ndrǔ kwó bbalè tsotso nyû mà nà ndrǔ kwó bbalè tsotso fú lò sí ndèy ndanà gu bbalè kàó ddù

Ndrǔ mba nì lǎní lò mà kà ò cha děy ngǎ ndèy tdè mà kà ó nì mà tsǐ rǒ má lò mà njěy dhǐy ndanà à kwó mà tsotso mà dhí nzòw nà cha ney mà dho njèy ní tdiytdiy ní nga nà

À dho ley ndeyli dho li thíy mí dhi chùw fú mbwa mí lò tdràdha nà njàddí sâ nà fú ndeyli dho dhì ddí fú lò kàòluw à thíy nì ndèy pěy ddiydhò

Sóyà bbìdha mbanì mà dhò mb à nì mà nyu nì ddíy à léy nì ndìnì nga ó bbalè shi nì màdhí bba ó

À jì ka dǒw ndrǔ nà bbi ka gbá ndrǔ tsò ka chǔw ndrǔ kǎ lò dhey ka tdrǎ fú ndrǔ dhò Ddrà mí ní nì lò cha ndèy dho shú ní déydha bbu fú ndrǔ kàó nì ka ngǔw jǐ fú ndrǔ kǎ ka ley fú ndrǔ tsǐ nyǔ'wiy mí lò tey lǎní cha ka dho ndanà bba djùkpa ddà nì

Ndeyli ji dho jì ndèy bbǎ bbakǎ nga ndèy rǎ ddrǒngó ní bba ò à í lò djúddù, ndeyli nì ddiy ónga dzźdha nà ro ndeyli nì ndèy drr ndèy rǎ gòna njitsò djò a a ndeyli rà bba kǎ nga bbà njàddí sâ djò nwǎŋú lò ka jì fú li nzá fú bba kǎ rà fú bba kǎ nga bbà à rà rà ddrǒngó ní bba ò

Li-gwíydha nyánì njí bbalè dhò njàddí bbalè njey nì gàvméntè mí njí njàddí bbalè njey nì ngúw ngéy ngéy ní ngúw ó njí fú ddiy wá à déy nì mb nya màdhí bbakǎ à léy nì màdhí bba à dhiy nì lǎní

Déydha ɦìytss ní li nà ddì léy nì li rr̀dha tde nì lǎní nzòw tsò njúwdha ddí tde lǎní ndèymí mí nzòw rr nì ì lǎní ì kàó

Uganda ó ddǎwà-dzà ó bbalè dhi nà nì drǒ à lè ì nì ddǎwà bbu nì ndrǔ nì drá fúddiy dho lò nì tǔwtǔw ddǎwà-dzà ó

Ngòw dhì lêy njàddí nzòw zz̀ ì zz̀ rwo nì mî à lêy njàddí nzòw dèy ddíyà nzá ndrǔ ndrr ì nyúddà djò gbow nì mî à lêy ddíyà njàddí ndrǔ tsotso kwódha ngûw ddíyà klǒw

Ma dzz̀ tdè màtsá njitsò djú nì símù ro fú símù tdè klǒw fú símù chuw ddí tdè rí ya mà nì lò těy bbalè nà ro

À jì dhì nzǒ nzò ddí rǎ sòdha ò ddudjú ddù ndrǔ ddí ka dey ddí ì koko djú rwonì mî Uganda lò-shúwdha ddí à jì ddí dhì ní ndrǔ à drř li djùkpa ddí dhì nzòw nzòw ddí ndrǔ déy ì koko djú

Ndrǔ gwíy nì bbalè cha ka njey nì ddiy ddǐngǎ nì ddiy nà ndrǔ bbú nì nyǔ'wiy njàddí bbalè dho ndrǔ dho nì ya ŋá nyû-tsi jì nì lǎní ya ka tdòw ro ndrǔ gwiy nì bbalè ŋá ddǎwà jì nà ka dhó njèy nyû-tsi dju

Màtsá rù ma gbú nì gbúdha ní

Mà pbo nì màdhí nyû rónga mà léy nì ddèrr ò mà ss nì rǒmá ddǎwà ndèymí mà léy nì ddow òluw dza chuwtò

Tòkì nì ney lǎliy nì ney njàddí sâ nà kàlangà ddí nì ney njàddí sâ nà ngǔwárá

Bbiydha ngú nì klǒw ndrǔ dho, mbr chùwdha mí tuw ddí nì klǒw ddawa djò ràdha ddí shi nì ndrǔ djòluw